Menga muhim masala bo'yicha maslahatingiz kerak. Uyimizga sovchilar ko'p kelyapti lekin yigitlar menga yoqmayapti. Chunki hammasi erkatoy, dadasini, onasini puliga mazza qilib yurishgan, dadasini puliga o'qishgan <noise> ishga ham dadasi joylashtirib qo'ygan. Menga unday emas, erkatoy emas ya'ni o'z kuchi bilan, har narsaga o'z kuchibilan erishadigan yigit kerak.